<hesitation> Raha ordinateur ndraiky; maromaro hita aminanjy ôhatry tsy hivôlgna tsika oe, raha ôhatry ilay bureau, odinateur de bureau: unité centrale ,dia akeo koa ny clavier, souris, dia misy koa ao, écran ilay ahitana raha ammin'azy igny, de processeur igny koa zegny anisan'ny le raha <hesitation> discadure, regny koa anatigny, dia misy koa ny atao oe ram, iny zagny le raha mandrafindrafitry ny ordinateur.